Xonani tozalashda ortiqcha narsalarni yig'ishtirish kifoya. Lekin mukammalroq qilaman desangiz shift va devorlardan changni arting. Keyin mebellarni tozalang. Po'lni yuvib chiqing. Agar kerak bo'lsa oynalarni tozalang. Xar bir jarayonni ketma ketlikda bajarish sizning vaqtingizni tejaydi va samaradorlikingizni oshiradi.